Pupotl nicuparoua ca nitlachipuana nocuar nocuarto cani nicochih, pupotl nicuparoua canih cochih nopilua, nochi no, nicuparoua nitlachipuana pa patio noyihqui, nochpochua noyihqui cocuparoua pupotl, ca tlachipuanah ca ino quixtiah tlahsoli, ni nochi pupotl tocuparouah para ca titlahtlachipuanah, ta capa guhtli nochi tlachipuana capa guhtli ca tlayihtic nochi non tocuparouah, para machipauac iye u chipauac manise, chica yeca techontlahpalouah, chipauac patio nochi to tocuarto noyihqui, pero titlahtlachipanah ca pupotl.